मी हायकिंग करपाक वयतालय कितेक की मका। <hesitation> शुशाकात निसर्ग बगून बगून। वाचनक बरा दिसटला आणि मका सावकाश सगला। <hesitation> एक्सप्लोर करुंक सुधा बरा दिसता। <hesitation> हायकिंग गे खातीर वजन सुधा। कमी जाता आणि जीव सुधा बरो उठता।